So ko tawi aɗa yiɗi juɗde ɓiɓɓe ndemanteeji ma, a laawƴan ɗum haa laaɓa. So laaɓi, <hesitation> taƴa ɗum haa sewa. So ko sewi, mbaɗa hen nebam, nebam moƴƴam e bassalle, kala ko njiɗɗa. Ni woni pawa e dow fuur ngulɗo jaw, ngiirta, ngiirta haa yoora kos.